So mi nani un inni lambaawa sappo, ko waraata dow hore am kanjum woni shiriji rediyo ɗi min gaɗaata e rediyo Sawaba, ko wiyeete "Gare Fulɓe" min aljo dow al'adaaji Fulbe, noy haani Fulbe yahude lumo, min kollaybe dina, min kollaybe kodume.